Turkia peguareta jembiu jaeko kua reta jae gunoiva jaeko kabbak jaeko baklaback, yogurt jae jembiu reta jaema kirei nido oyapo reta jou erei omojegatu y jembiu.